مرة بنتذكرا كيما تو كنت مسافر في رحلا متاع خدما, كل شي كان مخططله, لكن فجأةً, اتلغت الطيارا بسبب الطقس, ضاع وقتي وكل شي صار في آخر لحظا, منبعد في الرحلا نفسها, ضيعت الكرتابا متاعي, كل حاجا المهما, فاليز ملقيتهاش, حسيت وقتها اللي فعلاً كنت سيء الحظ, لكن بعد مدة, تعلمت كيفاش نواجه المشاكل متاعي.